א רעסטעראנט וואלט געווען א ווייט עלבע טראפל, קאבי ביפ, <hesitation> טראפעלס, גאלד, ס'דא מענטשן וואס לייגן גאלד אויף זייער עסן.